रोटा हामि सब्बैले पकाउदा छौ । हामी सबैका घर दिनदिनै पाक्याका हुदाछन्, ती रोटालाई पन स्वादीला कसरी बनाउन्या भनिखेर था पाईखेर हाम्ले राम्णा बनायापछि अझै राम्णो हुदो छ । रोटा स्वादि बनाउनका लागि सबभन्दा पहिला त धुलोलाई राम्णणी मिच्नु पड्ढो छ । राम्रणी धुलो मिचेयापछि ती रोटा फुल्ला छन् स्वादीला हुदाछन् । यसैगरी अ‍धुलो मिचिसक्यापछि त्याणो तेल लाउन्या घिँउ आफुसंग ज्या छ त्यई लगायापछि त्यो पन राम्णो हुदो छ । तीनले पन फुलाउन्या काम गद्दो छ । त्यसैगरी सफा पानीले त्यइलाई मज्जाले मिच्न्या मिच्यापछि अती रोटा जत्ती राम्णणी धुलो मिच्यो त्यती राम्णा हुदाछन् । त्यसैगरी अ तेयो रोटा बनाउदाखेरी हाम्ले त्यइलाई स्यानो हाईन कसरी हुन्छ राम्णो बनाएर गोलो तरिकाले त्यइलाई अपथार्यापछि त्यो पन राम्णो हुदो छ । हाम्ले रोटीलाई जत्ती राम्णा बनायो त्यत्ती धेक्ताखेरी राम्णा भ्या त्यती नै खाउखाउ लाग्दो छ । त्यई भैखेर हाम्ले रोटा बनाउदा खेरी राम्णणी मिच्न्या राम्णणी तेलले त्यइलाई मज्जाले मल्न्या त्यसैगरी राम्णो पानी हाल्न्या गोला बनायापछी रोटा असाध्यै राम्णा हुदाछन् । स्वादीला पन हुदा छन् ।